العطلة اللي انا بفضلها ان انا مثلا أروح اي مكان فيه بحر اروح اسكندرية رأس البر مرسي مطروح اقعد على البحر تحت الشمسية في استرخاء <hesitation> واقرأ كتاب مثلا بحبه كتاب عن الفلسفة او عن التاريخ او عن السياسة أو علم النفس كل دي كتب انا بفضلها أو ان انا أتمشى على البحر بالليل دي كلها حاجات بحبها.